<hesitation> Fomba fifandraisagny samy bosy mifamofompofogny satria manaboaka fofogny zare ka fa mifankahita fofogny zagny fofofogny zare atao ma ahazoan'ny zare mifandray avy e ka zaze mifampihoroko mifampihorokoroko.